Bashir Aminu e mballitoowo min kuugal Amina Ibrahim Isah, kaɓi e nder waali balɗe sey ɓe annditii ɓe mbaaway ɓe njooddoo e banndu, daga ɗon ɓe kaɓɓanaa teegal, ɓe jooɗi jonnde jam.